To kaju nangka, to kaju kaluku, to kaju bitti, to kaju <hesitation> to kaju kopi, to kaju kemiri, to kaju pao, to kaju durian, <hesitation> to kaju rambutan, to kaju <hesitation> jambu, to kaju <hesitation> cangke, to kaju cokla, to kaju <hesitation> to to pulti.